مزايا الشهرة وعيوبها، الشهرة لها مميزات كثيرة مثل التجدير مع الناس وفرص العمل اللى تكون أكبر والشهرة بين الناس وحتى كمان محبة الناس لك، لكن كمان عيوبها كبيرة خصوصا فجدان الخصوصية وظغوط التوجعات العالية من الجميع، أعتجد الشهرة مو للجميع في أشخاص محددين يكونون لها.